Wene wa siquagan ndan ha nda badon ka nu ganu ngural nu guzoru asye run ka pen po bola mezen zen eshin ke nde badon shin kwagan eshin kedebodu shinkwagan bu ashioma han meji quzoru as badan bu massi rorun kan nu hin ni isom owerun nde iya so be shin kwatal omomaral eshin ko ojor nsogam nde ojor mike kamassiha ke nu dowhom odowho ndo jerdo massilam yin jor dolama han ma yin jor dolama han ma yeshi qua ba ihi nu nhan mo wona haggi nde bena ma ronka ma riyin ma okobadon ma wata kiri momona hagal oha mege naka massin nde bera simassi nu hen badon shiqualan like ki bro moronga ron bake ka moronga iyin nu pu mekini owonam oboma iyin tan because yala garulam ke me yin ga ra kem. ah moruga iru ka oka nna ma yoor tu wai mekaru nzim nu rima anota lwai atugal lwai nkana pio gam ozu eli okanum nu bula weru eli nu eliba okwuru masim ze eliba obu nu o likelam obey shiekwam ishie kiyam nzuru maci eli wi ta mmam nu nye mekwelema nha oma ozikwaram oha mejiri zueliki nhaa oma okanum obaya bu zzi ozi krearum ama jiri wehia wai zurahoru ba eli nu eli ba obu elika obu elu nde ngbuba obu nde eli ba wea eli wea no tuhuya nmkpehei ogwuzom nu azu gwuzuzi nu aloya zi oha bokwu ayi ozi kwatam omumara ezi obala nmzi nosoi nu aza onu ekau tula mesie njinu bada noso onezikwai ezi oma obulelah aju ogba yekiyera ekile odukweme izibere ika mazugba nyekiri ayi kparuagwa buoma ayioa ki okpara nlikela oweru esu kura Wennem riyah ha aguia e kpa sirim Omasilam su e masirim okwa e ma lam rumu eve ru juwu bu nwalakiri okubadu ruka river eve ra ru nkpo ma obu-oma Ki bu ha meru su ma chular osu egwu nde otu oju ehi nu izi ka ba izi ba bi ge bow bidu gor yi nogu gor ka ni nu ha ekanule ga ba nu ya buoma, ba ma un ihuma hi ziwka ba nzo gam nde badu ma nwatu kuri ma okubadu, ma riyah ma ruku ma abuerbia ma okoro bia ikatun ko oma eme guru e kalum ko ju eme guru, ma kalu ka ikuru ta nu obu oma maka e ki el, agwa ka e iparu ta nu eyah buoma maka e kiel masi nye nu nyebular so rune egwa oma bume onu ka nu badu ibe eey omene ihu ju ka sa maah haka emeru nehula ma, pa mu wu pa ta obula eli em nu bu nwo rumueme Obu weyrine riyah bayaru pa nu sora bia pa okuru nu mala waru.